Waɗiino e ŋissa sahaabaaɓe, gooto mo jinnaaru yahdii e muuɗun. Ndeen non naɓi ɗun e nokkuuje kaayiniiɗe, holliɗun duu ko warta. Ndeen non faa Alla hoddiri o wartii jaati, <hesitation> yii ton duu kulle kaayniiɗe. Jonkaa non ŋissa wardi.